Ман дар бораи ошхонаи Кения маълумоти зиёд надорам. Мехоҳам фаҳмам, ки чӣ гуна хӯрокҳо дар он ҷо маъмуланд ва бо чӣ маззаҳо фарқ мекунанд. Шояд онҳо бештар аз гӯшти гов, сабзавот ва ғалладона истифода баранд. Умедворам, ки дар оянда бештар шинос мешавам ва таҷриба мекунам.